தளபாடங்களை திறம்பட தூவுவது என்பது அனைத்து மேற்பரப்புகள் மற்றும் அடையக்கூடிய இடங்களிலிருந்து தூசியை அகற்றுவதை உறுதி செய்வதாகும். அதைச் சரியாகச் செய்ய உதவும் எளிய வழிகாட்டி இங்கே. உங்களுக்கு என்ன தேவை. மைக்ரோஃபைபர் துணிகள் அல்லது மென்மையான, பஞ்சு இல்லாத துணிகள் வழக்கமான துணிகளை விட இவை தூசியைப் பிடிக்கும். டஸ்டிங் ஸ்ப்ரே அல்லது வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட கரைசல் தண்ணீர் மற்றும் சிறிதளவு டிஷ் சோப்பை கலக்கவும் அல்லது வினிகர்-நீர் கரைசலை பயன்படுத்தவும். இறகு தூசி (மென்மையான அல்லது அடைய முடியாத பகுதிகளுக்கு. மென்மையான தூரிகை இணைப்புடன் வெற்றிடம் ஆழமான சுத்தம் செய்ய விருப்பமானது. நீட்டிக்கக்கூடிய கைப்பிடியுடன் கூடிய டஸ்டர் உயர்ந்த இடங்களான உச்சவரம்பு மின்விசிறிகள் அல்லது உயரமான தளபாடங்கள் போன்றவை. தளபாடங்களை திறம்பட தூவுவதற்கான படிகள். சரியான துணியைத் தேர்ந்தெடுங்கள். மைக்ரோஃபைபர் துணியைப் பயன்படுத்தவும், ஏனெனில் அது தூசியை நன்றாகப் பிடிக்கிறது மற்றும் அதைச் சுற்றி பரவாது. காகித துண்டுகளைப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்கவும், ஏனெனில் அவை பஞ்சுகளை விட்டுச் செல்லும்.